أنا هوايتي المفضلة هي الطهي بنحب نطبخ وصفات چديدة نحضر اكلات چديدة ن- نعمل وصفة الفراخ مشوية، بنحأول إننا نخترع ليش أنا بحب الطهي؟ لإني بحس حالي بعمل هذي الشي وأنا مو متكلف مو حدا چابرني أنا بحس إنها شئ أنا بحبها، ف بالتالي أنا بعملها وأوقات بنحب نمارس كرة القدم.